ارے بھائی مچھلی بھی فریج میں رکھنے کی ایک لیمٹ رہتی۔ اگر زیادہ دن رکھ دیے سمجھو مچھلی بھی خراب ہو جاتی، اپنا پیٹ بھی خراب ہو جاتا۔ مچھلی کو تھوڑے دن کے لیے فریج میں رکھ سکتے، چاہے وہ تین دن رہنے دو یا چار دن رہنے دو، وہ ٹائم پہ اس کو رکھ سکتے۔ نہیں۔ <hesitation> اگر آپ کو زیادہ دیر تک فریج میں رکھنا ہے تو اس کو ڈی فریزر میں ڈال دینا، ویکیوم سیل کنٹینر لینا، ڈی فریزر میں ڈال دینا، اس کو اسٹور کرنا ہے زیادہ ٹائم کے لیے۔ نہیں بھائی، مچھلی کو زیادہ دن تک آپ فریج میں اسٹور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو لانگ ٹائم پہ جانے کے لیے تو ڈی فریزر میں آپ کو ڈالنا پڑتا۔ نہیں بھائی، میرے کوئی شورٹ ٹائم کے لیے ہونے ہوتا ہے، دو تین دن فریج میں نیچے رکھ لینا، پھر بعد میں اچھا دھو کے اس کو یوز کر لینا۔ تو بہت خطرناک چیز ہے مچھلی، اگر ہم خراب مچھلی کھائے سمجھو آپ کے پیٹ میں درد ہو جاتا یا نہیں تو آپ کو وامٹنگز ہو جاتے یا بہت عجیب سی سمیل آتی ہے۔ مچھلی میں سے بہت عجیب سی سمیل آتی، سالن پکائے بعد میں بھی۔ اس لیے مچھلی کو دیکھ سمجھ کے <hesitation> بیسیکلی مچھلی کو فریش ہی کھا لینا۔